annin barre aniin dekee takka dursaa akksun hiishein wataamua, mayeden timbonii edeeni karsuun .kaar anin beekh malindia duraan karr ach hinjiruu, duub deenkaan dargeenan kamii shangaee kaar kuun ollijemee baa karee duunga kabaa duub kaar akan oll ijem kuun maan edee ufgafedee?